Aty amin'ny firenena misy anay aty ndreka a de ra ohatra ka hoe mandry amin'ny hôtel an de farany lafo akeo zô de eo amina dimy aligna de amin'ny le farany mora ndrekany an de dimy arivo sy raialigna akeo.